Watika kadaxi, kada dana vida xi, danwa <hesitation> xa xini xini tnunixi dana, nu na kañini waxaxi tuku. Ñamiñi ñxa kanu te kuaran tuvegege ne nadi kuea xi kuna'axi te kua'a naixi ityixi, kuarañaxi endeseñi nde ña naxaxi, nde da naxaxi, da na tuu inixixanikixa ñadi kidaxi xa ni xa'anu.